Raha nisy aminy ñy tantarany Araby saodite: ñy niforoñany fanjakà Araby saodite, taminy ñy tao roa amby teloplo no sivanjato noho ñ'arivo, lelahy raiky namoro fanjakaeo, ii ro nanang'azy aminy ñy fiaina iraisampirenena noho aminy ñy fiaiña pirenena; manapahaizey mitariky amin pôlitiky, ñ'antony nampisy ñy fanjakà Araby saodite, aminy ñ'aly antraño, ñy fietseketseha arapoko.